हामी मान्छेका स्वासमा गन्दा आइखेर झीक्कै झीक्कै समस्या हुने गर्याको मुईले देख्याकी छु । जैका स्वासमा गन आउदो छ त्यइ मान्छेका वरीपरि बस्याका मान्छलाई पन झीक्कै असर पड्डो छ । आफुलाई पन अप्ठ्यारो महशुस हुदो छ । त्यई भैखेर त्यो गन्ध चाहि हामिले के के कुणा बाट आउदो छ भन्याकुणा अझक्कै खान्या कुणाहरु हुदाछन । जसै प्याज भयो, लसुण, त्यसैगरी चिया ,कफि ,हामी खादा छौ । त्यइबाटी पन यस्ता समस्या आउदा छन् । त्यसैगरी मासु खान्या, दुध खान्या जो गर्याका जो हुदा छौ हामी सबैले खादा छौ ती खाईखेर हाम्रो मुख राम्णणी सफा नगर्या पछी पन यसा झीक्कै झीक्कै समस्या आउदा छन् । यि समस्याले गद्दा हामीलाई अरुका अगाडी गैखेर बस्न्या पन हिम्मत आउदैन् । हाम्लाई कमजोर पन बनाउदो छ जसो लाग्दछ । त्यई भैखेर त्यो प्याज, लसुण, कफि, मासु, लगाएतका यि ज्याज्या खादा छौ हामि अमुला यसायसा कुणाले झीक्कै असर गर्याको हुदो छ जसो मलाई लाग्दो छ ।